Dhì kpá bìy dey nzǐ dhì dhotsò kwo mb nà cha dhì dho ndanà kulòkà njèy nì à lêy ddíyà dhì bì dey dà kpákpá ní lò òluw ndèymí dhì nzòw ní nzòw gù ì rǎ sò ò ddiy à lêy ndey dròdró ní bbalè vì dey nzǐ ndrǔ tsotso kwo bbakǎ luw

Ngòw dhì à sà tdè sòdha lò nzòw tdè ngǎ ràdha nà sòmù ò rwo nì mî ngòw dhì kà sà tdè à lò nzòw ngûw tdè bbakǎluw ddíyà gbu ní gbow ní mí tdè ngòw dhì à sà sòdha lò bíy dà lèy nyi rà chùw ddíyà nzòw tdè ngǎ nyǔ'wiy nà ngúdha vé ì dzzdjò sòdha ò nà nì

Ndèy chǔw njí cha ndèy dho ndèy tsotso kwo děy ndèy nì djiy ní í dziylíy djú ro ndèy ká nděyngá nzòw tsotso kwo ndanà áẁ ndèy ká ndèymí dùdú ngéyngéy ní ddiy njèy fú tuw tsò fú tuwtsò òluw mí fràngà bàdha mî

À kà mà njúw fú bbalè tsò ddìngaó ka tdrǎ cha ndèy shì fú kǎ nì lò djú lò ndaní ndrǔ ngú wá ddì nì ddiy ní ndèymí ka tdrǎ ndrǔ dhò lò rrđha tde nì ngǎjìní ndèymí à sa nì bba

Mbwa mí lò tdràdha-dja léy bbalè ndo ì bbakǎ ndeyli mà píy ì ónga bbalè dhey ì bbalè hwi ì

Bbiydha gǎr nà pìkìpíkì nà léy nì bbiydha ngú nì chow njàddí sâ nà à kwá nì mà tsotso mà tdúw nì ndanà nò djùwtey rwo rwo nì mî à ley nì njàddí sǎ nà nzòw ddí uw chódha nyidhò kéykéy cha nyi tdrà nzòw rǎ mí nga ò nzòw nì rǎ kéykéy nyi dhò tho nì mî à nì ley nyi nì dey hwî nà bbiydha mî ddí

Mí lǎní nga nì nyi rà dey jǐ nà wá nì nga nà nyìdhí nzòw rà ì gwiy ya nyì nì ney ddiy nà mí ngǎjìní nga nì ya fú sǐngba gow nì nzǐ nyi rà mà ngǎ nzòw ní

Li-gwíydha mba nì ngéyngéy ní bbalè jì màdhí bba ó cha ndèy léy màdhí bba dhiy lǎní ndèymí ka tsi lǎní à nì ddiy

Tsúwba ní bbalè dho sòwdha kà ì njěy ndanà nì ddiy nì i ka sš sòdha dzà ndrǔdho má ney cha ndanà drǔ dho tsùw dza nà nì kass pbuw ó ràdha mí dza kà dey cha ndrǔ chopu rà ò mà nì ka ji mà jǐ ndrǔ mà dhǒ ndrǔ dhò ndrǔ ddí chùw lò ma ndrǔdho dey ndanà ì koko djú nà nì

Mà bbi nì ngǔrá, mà bbi nì làliy, mà bbi nì shu, mà bbi nì dzzga, mà bbi nì kwíy, mà bbi nì tdyûw, mà bbi nì shu

À ji li má ddùwnì tsùw ngǎjì ní bbalè kà ó nì nyi íy fú ddùw nì nyì léy à bbi nyi tdrǎ lò à dho rwo nì mî nyi dhǒ Ddrà mí lò à dho gbownì mî nyi léy ǎngá djanì á tá yânì bbi nyì íy fú ngba nyì kà ó nyì těy lò dhònò ya nzá à rr̀ ddíya ngengéy ní lò má cha ndèy rà shì nì fú nì nwǎŋó ddò fú li mí lò nì ndey

Ndaní mà rónga chǔw klôw à bbú klôw jǔw dho mà ká dey ndanà lǎní fúnì dda mí lò

Kǎwà bbìydha mí lǎnà ní nga nì ddì à bbú nì mb màdho mà nì mbr ddí

Dziylíy mí zòw léy nì ndey ka ra nì dòw dròdró ní nga ó njàddí sâ ó rr̀dha ma ndèy nì ngǎ nyì kàó bba kǎ nì chú rà ley ndey nyi rà rà dey ddíyà ngéy ní nga ó nyi djùkpa chǔw vi ddíyà fulè fúnì chú léy nì ka rà nì dòw drǒngó ní ngòw ó

Tsúba ní nzǒw tsotso kwódha à nì sòdha ó mà sš ndrǔ dhò ddiy ní dza à mà léy ndrǔdhí bbuw ddí déy ddiy à mà dzž ndrǔ dhò ràdha sòdha ò mí ddiy à mà jǐ ndrǔ cha ndrǔ nì njěy nì lò à déy ndrǔ dhò ndrǔ ró 'wíy nì ddí déy

Bbalè tsò njúwdha nà ddǐngǎ lò ndíydha ní nà ndèymí lò chódha nà rǎdìo djú njàddî dyòw chódha nà bbalè dèluw dzakà luw njàddî mà pey nì dzz fúnì dho lò nì ney

Cho mbu nì dzzdjú à nì jǐ ma dzž ma koko mí ddiy cha ndèy nì pìkìpíkì ní nì Cho mbu nì dzzdjú à nì jǐ ma sí màtsá dza ma pěy rǒmá rǎngì wá Cho mbu nì dzzdjú à nì jǐ ma ma pbǐy nzòw rǎ síníyà dzà Cho mbu nì dzzdjú à nì jǐ ma lí ddiy tsi jì má cha bbi nì nì ndeyró ma chǔw ndanà mb lǎní

Mà nzz nì Ddrà àpbǒ mà rónga kúw tèy nga òluw ddudjúddù mà shì rǎ ɦíy mà e rà lò tsì ddíyà nzǐ mà ɦíy nì bu níchú fúddiy léy nì mà kwó nì Ddrà à pbǒ màdhí shínga rónga pbǔw bbǔbbú ní nga ò

Měya má mà pbo nì bba kà ó nì ndrr̀tss, ndrr̀,towmbù fú nì mà dhí bba ó mà pbo nì rǒnga nì měya

Ngba cha à jì nyi rŕ ngba dyasi ngǎjì ní nì ró ddù rà dha nà ngba à jì nyi mbǎ ngba nyi ko te nyi dhǒ dhò lò nò ngba à jì nyi dhǒ Ddrà lò ma cha ka dho à djùkpá nga thì chěy ní lò njèydha nà nì

Ndrǔ nì dǎ nyû mí zòw òluw njàddí sâ nà bbalè má ì kwó ndrǔ tsotso ndrǔ mbàdha nà ddǎwà-dzà ddí nì ngǎ njàddí sâ nà bbalè má ì kwó ndrǔ tsotso ndrǔ dhí ddiy njèydha nà nì ngǎ

Dhì ní ndrǔ nì dǎ ddrǒngó ní ley ó ddu à léy njàddí sǎ nà nyû mèydha mà tuw wá nì bba kà ó njí ka bbà dhì ní ndrǔ njì ó à ley dhì nzòw ní ndrǔ ke njàddí sǎ nà ka nì ndrǔ gǔ nzǐ ì rǎ ì gwiy nzǐ ì rǎ sòmù ò njàddí sǎ nà nyi nì ngu chǔw ndrǔ mà nì ì kǒw děy ddu ní à léy njàddí sâ nà nyi nì ngu chǔw nzòw gòwdha fú nzòw dho nì ngu kpákpá ddu-dhò nzòw nì nzòw gǒw fú nì ké lǎní mí lǎní nga nì ngǎ

Fúnì dho nyi nì ney Ddrà mí thíy nà nyi ó fúnì dho nyi jì tde nì lǎní bbalè nà nyi ji nì nzǐ ngǎjìní lò déy bbalè kàó à léy nì nyi bba nì lò bbalè dho

Sukúl kà ì léy fú tsúwba ní nì nzòw déy ddí ddìkàddì gbè ngéy ní dyasi níchú à nì jǐ sukúl léy njàddí program fú nzòw dhó dho nà ddí à nì jǐ fú nzòw ddí ka bbú ndrǔ dho mb mí tuw cha ka dho ndanà ndrǔ tsotso kwo ì dhí sukúl ónì wánì ddiy má ka nì njěy nì ka njěy ndrǔ dhò ddí

À rà ley ngba mí nyǔ'tdyuw rà ngu luwtò à rà ley ngba rà sòmù bbà à rà ley ngba rà dey bbiy swà cha à kà à njěy ddiy mí sâ nà à rà rà ngéy ní ngòw ò áw ngéy ní dziylíy ò

À nì lǎní à léy nyi tsǐ nyìdhí pbúw ó lò ya ŋà à gbà ndèy njàddí pbúw ó ndruní pbúw ó lò nà ndèymí à léy nyi tsi ya ŋǎchú ndrǔ dhí déydha jì nì ddiy

Lidjòkpa ddadha dja à ji à bbíy nzòw djá dè luw à dhǒ lò sòdha mî li ddokpa ja lidjòkpa ddadha dja à ji à bbíy sòdha ò ligwí lódha nà li ddòkpa djòkpa ddàdha dja à jì à dhǒ lò nzòw dho bbíydha nà sòdha ò nà nì

Ma dzz̀ njitsò djú nì simu ro, ma tdè hwî nà ddrǒ, ma mâ Ddra mí lò dhò ma bbî fú simù nà tdǔw fu itss-djú ma tèy lò ngéngéy ní bbalè nà à lêy ma tdè hwî nà ddrǒ

Mà ra nì dda 'wìy dda liyà dda djú nì óddù mà ngú nì dda rì bàtì tsò ró ddù ka ley à kǎ kámà mbr nì njàddí dda mà rà nì dzz cha ney ka nì dda ónga dzz mí nga òluw mà ngúnì ndanà màdhí bba ò

Mà dho fú bbalè tsotso kwo ddiy pbúdha nà fúndrú dho à lè lò ddéydha lǎnà ní nì bbúdha dho fúndrú dho ndaní cha ndrú ddí à ngbí ì ru ì lǒw njì ddu dho ddiy karà chùw ndèymí njí nà ya njí kà vi dey njě nzǐ ro ddiy chùw karà nzǐ

À nì lǎ ní ndaní nyi tsǐ ya ŋǎchú nyi za ónga nì ndaní nyi déy nyi tsì ní

À nì lǎní mà rř màdhí ddròddró ní ndrǔ chuw ddudjúddù ndrǔ nì bbalè ma njitsó ì dhìy nì ndrǔ tsì nì lò màtsì nzá à ji mà rř ddròddró ní bbalè mílò à nì aa djǎnyi nì tdrǎ nì lò kànì nzá nyitsì nì lò fúlò djú ddù lò ma ney ndèynì ndèy njěy nànì à nì jǐ nyi rř djǎnyi chuw

Nyi dho dò njèy nyi dyá nyi dyási dhò njǎsâ nà à njèy nyi ngǎjìní ro nyi bbǎ à dho rwo nì mî nyi bbà à dho ro nzǐ nyi ngú mí lò tdrà luwtéy níyà cha ma bbà nyi dhò gbow nì mî à nì jǐ nyì ngú dòw ddíyà ddǐngǎ nyì ká nyì kǎnga thì ndaní nyì ká dey lǎní fú nyi lǎyì nà

Yěngà ddù mí sídha ó ma njanì màtsá rù rónga déy lǎní ma léy nì ka gbú nì ma gbú nì ddí ma njàddí sǎ nà ya ɦìytss ní li nì dhǐy nà njǎddî ma nja nì màtsá bba kǎ bba kà rónga déy lǎní ndaní cha ì nì ney nì ddiy mà tsò ma njúw lǎní

Sukúl kà ì mbǎ ndèy nì ndèy jǐ ndrǔ dhò nì ddiy wá cha ndèy nì ndèy jǐ sòmù dhò nì

Ligwíydha à mbà màdhí bbakà ó tdiytdiy ní dhǐy ngengéy ní lò jì nà à mbà li rr̀dha ngengéy ní pbúw jì ddí à tsùw màdhí bba ó

À jì mà njě ndrǔ dho cha ney ddiy ma ka dho njey nzòw dho má à léy ndrǔ djùw déy lǎní nì à jì mà bbǒ ndrǔ ró nga lǎ ní nzǐ mà njǎ ndrú ngǎ nì ddiy ní à jì mà dhǒ jǐ ndrǔ dho

Ma dzúw nì mùpirà ma nja nì fílìm ma bbíy nì chow nì bba kàò luw ndèymí ma tdra nì ngèy

Ndèy ɦuwdjò nì tǔw ní ddiy mà dho li màdhí ngǎ ndèy ɦuwdjò nì tǔw ní ddiy nà ndéyní à dhǒ mà nì dhǐy ndeyní à dhǒ mà ddí nì ney mà dyási níchú ndeyní mà ddí mb ma lǎní ndeyní mà ddí déy shú nì mà thíy ónga nà

Màdho fú nzòw gwiy màdhí njeydha nà ndaní ndrǔ njǎ mà dè mà nì njěy nì ddiy jì ndaní ndrǔ chǔw nyǔ'wiy fungá Màdho fú nzòw gwiy lò tdràdha nà ndrǔ dho ndaní ndrǔ chǔw do njèydha

À jì mà tsš mà tsò ndaní nzánà ngǎjìní ndèynì bbiy vi ò luw nì dhi nzánà à lǒw njàddí ndrǔ cha ngǎ ì nì ndanà nì

Fú bbalè dhí nyǔ'wiy chú léy nì ndey fú bbalè cho nì nga ndaní à ká ìdho mb bbu ì ká ndanà ì rónga pbò

Ma ra nì ma tdey ddǎwà ò

Madho mádha bbu màdhí bba dho màdho lǎnà ní lò tey màdhí bba ò màdho nyu ley à déy ney màdhí bba ó màdho mbr mèy à déy ney màdhí bba ó ndeyní mà dhí bba à déy shú nì nga nà

À nì jǐ ká nyi nì nyǐngá nga nyi rónga gbúdha mí nga dhǐ nyi déy à lǎn nyi sš à déy lǎní rwo nì mî nyi léy ǒmá nga njǎ ndèy lǎní ndeyró bbalè rǎ òmà ì ró 'wi nì nà sòrónì ò ddí à nì jǐ nyi klǎ sòrónì ónga lǎní ndeyró à njǎ ndèy lǎní nyi léy li dhokpa gbúdha mí dda déy ney tsòró

Dho à dhò à njèy ní fú lò nì nzá ndèy kâ ní lò à nì ngǎjìní lò à nì lò má ndèydho li rr̀dja sà nì ddíyachú nzǐ fú li ndrŕ ndèy fúlò kíyddà nà kèndrú fú li bbǎ à déy fùbù

Ma nja nì filim mà ó lò njàddî ma zow nì Bibilia njàddî ke ma léy nì cha ì dhà ndruní nì lò mà dhí ngèy ma tey nì